La pop saraga, ga izi la raas maadi zi la raas, maadi a mun saan ka- maadi giu maadi min la- lasin a uvara ma ka izi a paa la a mun ian a mun finaalik di waan a paa la raas, di sarak a ian, ma di ut a paa, nis masei naa maaadi zi, dit faraxalmal, ma mun ravin, amun aze, ze di izi. Aa ian, ka kagaat a mun ian ka la pop be a vaat ka iziar wana. Naaguina maas fabalos a mun, zaan ka izi kawat na doxo la bina. Naaguna maas falos be nis ka piyaat masing kari naagu val- o Ka gaat a mun, saan ka izi, a ian be ma paa a a mun vaat ka izi laaxar, a mun ian ka izi la maskana. Naagu wiyaang a mu funalik dina iru varaxulnulmul ma dina falaau ma suruk a ian, naaguna suruk a ian a paa naagu ut gu izi la raas naagun yusam amun, a mun saan we kawat ka izi la bina. Tamon naagu i raain masing kare a mun saan ka izi, ga soxot be naagu, a mun finaalik naagu waan a paa la raas, naagus sarak a mun ian, naagu ut faalaagaaf la munauvara. Ka, mising kare a- amun saan ka izi be ma kawat naagu rexaas a mun ian ka i yaan a ze. A mun ian ka lapuk. Ma tamon naagu Naaguna maas raain du a mun atete di izi, naagun suruk a mun a mun ian a paa, ka ut a paa, ka izi. A mun mono di valaau zaait, di soxot a ian. Guna maas izi doxo gu ka gaat a mun saan naaguna giu. Naaga s- suruk a mun <hesitation> a mun, a vaat naagu asmin a paa la auvara ma mun yaa. Tasmin a mun yaai maa a mun aze, aze kana izi- ka kana maas izi laa auvara. Ka gaat a mu saan naagun raain, gu sarak a mataxal, gu ta- taa a mataxal, gu surux a, mataxal ma a daanim ma a gui izi, a izi la- aze ra zaan gu giu wana. Ka gaat a baalur ma ze, gui izi la Guuna raain masing kare, a mun vaat kana maas lagaf ma mun kaain ian kae, izi la, a pop d- di i giu a vaat pana. A vaat ka laba, a vaat ka mumut, du a vaal xo i wana ian. So naaguna maas, raain du nis masing ka giu a mun saan kare. A mun naa iyaa di, di ma a mun vaat <hesitation> a du a vaat in, kana izi wana vaat pana a ian kana libis la ma maskana vaat <noise> a mun vaat kare, kawat dina, wana Mun tete d- dun guna taktaak pana, a mun saan di gigiu ma di vabolos du guma waan masing kare o faa maatamon a malangan, a ze ra zaan ka balas a paa la bina, naguna zarak a mun ian, au nalak dina waataas dina zarak a mun ian maa dina avalagaaf a paa la malanggan <noise> nis kaiaut a paa, faa, faa, ka ut apaa sentral mandaak o a vaa di ut dina maas yaan a ian. A ian a zaan doxo. Ka, ka lis nu a mun kaain maravanang, gu gaat a ze, a pop ka izi la- a la waatnam ka dakdak a iaa ka- ka i labis la maskana, vaat, a vaat kana maas lupuk ma tamon gu <noise> Gu ru be ma gu piz in farawuk a mun faat, a vaal zina ian kana ka- rak- kawat kana doxo. K gaat a mun kaain saan naa xo naaguna giu, masing kari; a ian, naaguna maas faze a mun finalik dina mass izi ma dina raain du a ian ka izi la zera pop, naaguna maas falos be a mun tete lapuk dina waan a paa la raas ma dina giu a ze. Dina vazei nu, giu masing kare, masing kare. Ma tamon kawat naagu valos aa tete lapuk guna izi la maravaning. Tanin di giu, be, ma tana mumu di, di zarax a ian, dii smin la baalur ma di tasmin a paa la, auvara. <noise> ma naa- naaguna izi, gu- guna raain masing kare, a tete kana piyaat aze, naaguna piyaat a ze, di izi di dodor pana mun saan ka doxo, di gi- giu aze, di zi varaxumul ma Di piyaat a saan kana maas a izi la maranim be, tomon naaguna raain pizin be a zaan ka, kawat ka gaat a maravaning, di giu masing kari. Naagu gi- aiwaan a paa la raas naagu suruk a ian naagu uf naaguna izi ma naagu suruk a ian. A ian ka doxo, wana raan gu gaat a ze ra a giazing la bodi zunam guna zuruk a ian kana valagaaf a mun pop ina? La maskana nu ma ni. Laraaf ga raain a mun sak di zi. Guna maas izi ma gu raain a ian, a ian ka, ka waat a ian di, di ngus. <noise> guna raain masing kare di ngus ma kaa- ka doxo mase la vaana amun saan la ian ka gaat a mun a bilaau, bilaau ma ze a ze ra man saan ka i izi la ian. Naaguna paa fatali ma izi misinging la auvara. Laraaf ga raain, a mun funalik di waataas, a paa la bina. Di sarak a mun ian a mun raat, a mun raat ka lapuk masei. Di i rasin a mun ian ka la maskanan yaat a raat. Di sarak fa ut ka paa la raat, ka izi la, la so be, a mun tete di ut di sarak a mun paa mumut do tok fa mut mut a mun, ian. Ga raain ma a du ka doxo. <hesitation> gu ma raain masing kare, tanin kawat guna aizi ma aizi paa laau ma gunai waan a paam, faa, faa ma yusim a mun baxat sunum pana wal ang be, naagu suruk a mun funalak gu waa gui waataas ma gu zuruk a ian. A baaxut sunum kana izi, i wanna a mun saan ka ma- aze ra kaain giazing ka soxot nu, a baaxut sunum i- iwana gizing. Ma a mun saan kawat gu wul, gu wiyaang be la raas gu suruk ma gu ut. Tanin gu raain du, nim, nim, be naagu sarax a vaat, naagu weistam a vaat pana wulang a mun saan ka izi la a za non pop. Ga soxot be naaguna maas a izi varaxulmul naagu falagaaf a dador mumut ma du gu <hesitation> giu a ze ra zaan ila bina. A ian adu di giu masing gu suruk a maaraang ka izi, a malaxal xa izi, ma a mun saan masing kari, a nur naagu izi wana yaan masing faraxin a ian. Iyaaak at- aating, iyaak a mun ian ka doxo, gui yaan faraxin a nur o gu iyaan faraxin a mataxal. Ka gaat a mun fala gaafang a mun ian. A vaal zin ian ka izi la raas, di zarak a mun vaat, di smin la a mun faat sindiaa, a pop ka, di giu wana ma guna maas. Tuwaa gu- naagu raagul a paa la po faa di giu a mun ian wana. Tamon ndi raain nu, ka gaat a mun, a zaan ndi, a vinaabi di iru la, araas, amun piraan lapuk di i buzul, ma guna raain, guna maas nonop, tuwaa naagu wiyaang a paa la, tomon gu raain a vinaabi di tasin a paa la raas. Pat tamon a mun piraan di ut, di suruk a mun finaabi ma vaze a finaalak, naa naaguna ken vaan la raas ma naagu sarak mun ian ko. So naagu suruk a mun ban, a ze, ze ra kaain ian ka doxo, matun o aa ze, ban naagu sarak, naaguna maas yaan fasali mase ma guna raain nis ma nis ka ut naagu izi faraxumul man naagu giu la pop sin nis ka giu a mun Taarang masing kare. Tanin ga raain du kawat naagu a izi la pop ka dikdik naagu izi la, a paara rot ma naagu iraain a masing a zaan kare a pop tak sat, kawat, naaguna maas ma gu yaan a ian, a maaraang, gu iman a nur o a mataxal gu taataa ma guna maas raain ndu <hesitation> a zaan kari kana giu la maskanum ka doxo. Ma tamon ga raain ndu gu, kawat gu giu faraksat a mun saan, gana vazei ravin ka i ru are kana valagaaf nu. Kawat ga rexaas, kai izi vaa, ka gaat a mun saan guna, ma fabalos pana ian, a vaat be. Gu rexaas saait guna maas aizi maa guna raain, a vaat ka masing faa o ka, gaat a mun saan ka izi la saait sina. Gu zaraka ian gu wiyaang a paa. Tanim kawat naagu yaan a ian. Du naagu, naaguna yaan a mun saan sina mun mono be. A ian ka doxo iwana izi la bodi zunum, a maskaagu o a ze ra zaan <hesitation> a vaat. Guna maas raain du, ka gaat a mun san ka izi naaguna valos, tamon a kawat naaguna valos a mun saan masing kari ga soxol nim naaguna maas valos ma gu izi la maskalus.